Preferirìu parlé al fütür për fe capì a la gent dël fütür le coze ch'ëntà pa fe përché forsi mi l'ai gia vist coze ch'a funsiun-u pa e alura pöl pös di a la gent dë pa fe le medezime coze